Филиппин аз аввалин кишварҳои Осиё буд, ки ҳаракати истиқлолхоҳӣ сар кард. Мардум бар зидди мустамликадорони хориҷӣ бархостанд ва дар муборизаҳои сахт иштирок карданд. Фарҳанги Филиппин омехтаи таъсирҳои испанӣ, амрикоӣ ва осиёист. Онҳо забон, дин ва расму оинҳои гуногунро ба худ гирифтанд.